sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í dag fjöllum við um kvíða sem er tilfinning sem flestir þekkja við ætlum að sjá fróðlegt myndband frá stöndum saman félagi um geðfræðslu á hverjum degi finnum við fyrir ótal tilfinningum gleði eftirvænting svengd ótti áhyggjur þreyta og allt eru þetta eðlilegar tilfinningar sem eiga að hjálpa okkur breytingar sem verða í umhverfinu eða innra með

okkur kalla fram tilfinningar það getur til dæmis kallað fram alls konar tilfinningar að hitta fyrrverandi kærastann sinn á almenningssalerni en svo getur það líka gömul minning allt í einu skotið upp kollinum og breytt því hvernig okkur líður þegar við finnum fyrir tilhlökkun eða gleði þá breytist

líkamans þannig að það hjálpar okkur að koma hlutum í verk og framkvæma eins og að pakka ofan í tösku þegar við erum að fara til Lanzarote og erfiðar tilfinningar þær gera líka gagn við finnum til dæmis fyrir ótta þegar við sjáum bíla koma á fullri ferð á móti okkur sem verður til þess að blóðið

líkamans svo við getum hlaupið hratt í burtu það væri mjög hættulegt að finna ekki fyrir ótta við slíkar aðstæður

stað ef það er reykur þá erum við með innbyggt viðvörunarkerfi sem á að fara af stað ef það er hætta á ferðum þetta viðbragð kallast flótta eða

og hjálpar okkur að flýja hratt ráðast á það sem ógnar okkur eða stirðna og þykjast vera dáin svo við lifum frekar af mjög gagnlegt í gamla daga þegar á okkur réðust stærri dýr í dag eru hætturnar hins vegar allt öðruvísi í dag óttast fólk frekar að vera með kynningar fyrir stóran hóp fólks eða tala við

ókunnuga og slíkar aðstæður eru ekki lífshættulegar þótt þær geti verið óþægilegar en líkamlegu viðbrögðin ör

grunn öndun ótal hormón sem fara um líkamann eru þau sömu og ef eitthvað lífshættulegt væri að fara að gerast hvernig einhver horfir á mann getur komið manni úr jafnvægi og orðið til þess að maður getur varla hugsað um annað áhyggjurnar og kvíðinn fá að dafna og fljótlega erum við farin að gera ráð fyrir hinu allra versta

og allt virðist óbærilegt það getur verið erfitt að hætta og ná aftur stjórn á huganum og tilfinningum sínum flestir kannast við svona ástand og ná að koma sér út úr sjálfir eða með því að tala við vini og fjölskyldu og ein leið til að takast á við það þegar erfiðar tilfinningar og áhyggjur taka völdin er með æfingum í

er aldagömul aðferð þar sem huganum er beint aftur og aftur að því sama við getum til dæmis fært athyglina að litum sem við sjáum er til dæmis mikið af grænum lit í kringum þig núna eða skoða áferð hluta og lögun sérðu marga mjúka hluti eða bara loka augunum og hugsa um allt sem við heyrum bíll fugl vindur ótti og

áhyggjur snúast oft um það að hlutirnir gætu versnað og orðið það slæmir að þú ráðir ekki lengur við þá næst þegar þú finnur að hugurinn er farinn fram úr sér prófaðu þá að segja við sjálfan þig takk viðvörunarkerfið mitt

ætla að vernda mig en núna ætla ég að lækka í þér og beina athyglinni að skynfærunum hvað ég sé heyri eða finn fyrir með snertingu og vonandi

og það sem er í kringum þig á þessu augnabliki er eitthvað sem þú ræður

kvíða en það er hægt að finna meiri upplýsingar á